﻿Mbo Mopëtï pïtupe guiramiiño jokua, oajaeteye ombaekuatiava jare, opaete oikuarupi oikuatia jare oesaukavaera yande je, jokuaretako oipota jei, poetra jei supeva, jokua ndaye ovae supe guiramiiño mopeti <hesitation> kua ombaekuatia pipeva pluma jeisupe, lapicero, lapicesa mbaenungara, äpo, jaiño mbae oikuatiava, jaiño oyapo mbaeva jaema jokua ipuere jukurai oasa amogue, mbaetiyave mbae ñamopiensa, oajaete yave mbae yaiporu oyekua jokua yande yayapo vaera